Menurut sa pekerjaan yang ideal dan sa cita citakan itu <hesitation> pekerjaan yang hanya di rumah saja dari rumah saja kitong bisa kerjakan seperti mungkin kalo skarang tu kaya <hesitation> yang sa sering lakukan juga itu, apa sih dong bilangnya kaya, kaya cari sampingan seperti joki buka buka jasa buka jasa begitulah kaya kerjakan desain desain begitu itu sa pekerjaan yang menurut sa sa sangat idam idamkan jadi kaya tra keluar tapi tong hasilkan banyak uang begitu dari situ dengan apa skarang dong pu bahasa tu yang macam apa kerja dengan perusahaan tapi dari rumah begitu, jadi itu pekerjaan yang sa sangat idam idamkan trus menurut sa kerjanya juga mungkin tra sante susah tapi kaya lebih bisa melakukan banyak hal lagi di luar itu karna <hesitation> sa bilang sa idam idamkan tu karna itu lebih dekat dengan keluarga juga. Trus, kita bisa lakukan hal yang lain mungkin kitong punya bisnis di luar dari pekerjaan itu, itu untungnya double itu yang sa juga pikir, kayanya lebih baik maksudnya kerja yang sa ida idamkan itu, itu kerja pekerjaan seperti itu kaya bekerja di rumah kaya tong kerja saja di rumah tapi, bisa melakukan banyak hal begitu.